Nakke riek jama-jamangku, injo nakke ku jama iya akaracik minuman, <hesitation> injo anua <hesitation> minumanga injo nu di racik, na punna lampa a anjama tette appa pi sanggenna tette sampulo ri bangngia, na puna anjama a injo, akraci a mae minumang misalkan akraci a minuman kopi, <hesitation> ku campuru mi injo, punna kopi, punna kopi dinging ku sare es batu, <hesitation> punna nakua <hesitation> anungku injo pahalli ku, <hesitation> kopi hambang ku sare mi ere hambang, <hesitation> a punna maeng ma injo <hesitation> sanggenna injo tette sampulo ri bangngina <hesitation> amminro ma injo ri ballaku, punna minro ma a <hesitation> biasa injo <hesitation> punna mangang kalilli ma langsung ja ammene, punna anreja injo ku mangang sarring <hesitation> lampa a rolo anganre, lampa rolo akbissa rupa, te punna maing mi injo, tala langsung na tinro a pole, <hesitation> lampa a roro karena hp, akkarena hp i ma injo naung, sanggenna tette sekre, tette sampulo anrua. Jadi, iyyaminjo ku pikkiri ku mukoang na isse injo, nangjama a, <hesitation> apasse nakua injo, apasse na ku haju injo mukoang na, <hesitation> pakunjo tokmi tarrusu injo.